Indian sagale birri khabdhii batter chicken yedheni ishin suun thaa lukiathi tomato fan midhaseni iyo anenn iyo kitungua ee aminen pilipili itbusen chicken tik Kaa masalth Jira masala dhozer jira kormaa jira iyoo vindalojin kormaaa suuni manyedhen unifaa midhasen Kaa akhan tape midhaseni eee tunninen maan yedheni thaa masala dhozer thanen viazifaa khabdhiye